Kolum emo kokwa pahian til eitur siam emo, jo me siam hi atibuai tlak vedel txina. Tungzi nga tuan til rau lampang ang tii, ajaa tii ang tii tii, maidaa tii ang tii tii hi, lom a siam teni, ang lom a siam a tutu, kan til siam dura kan kan mang peilau pa txin bukani. Tuan nin, til kan kan naa nga kan, <hesitation> kokwa plutuka tuan, hei ahupa vedel txina tan, tun mi kan kan daan durang tia kan kan kan teilau pave. Tei buka kan kan ani pun <hesitation> atui daan durangin, atui lau txina ni. Tuan kan til daa txat dur, tepohi a daa txat rai teilau. Afrits a daa tepon a txarei lau emo titur kopian, ati tei bukani. Tuan nin, <hesitation> kan til siam teka, ati maem ema kan atui lau <hesitation> pave buknen. <hesitation> Siam tung teka arei pave buk txin buka, tuan tung hotanat naa aten tei bukani.